Ny biby itako <hesitation> masilo sainy zany da ny amboa, satria aignao baikona amboa, de izy koa mahafantatry gn'agnaragny, da ra vigniragnao izy da magn- da misihy, ako za avakoa i piso la mizaka agnao hoe mimi miboa sara anao da mipetraky izy mamisaky, da haigny avy koa gn'agnarany la ametahagnao agnara izy.